إذا تعلم لأطفال القصائد وحفظوها على ظهر قلب تضل قوا داخلهم وتنمي مشاعرهم تجعلهم أو تحثهم على الحفاظ على بلدهم والحفاظ على مجتمعهم والحفاظ على هويتهم لذا أرى أن حفظ القرصائد مطلوب جدا وتلك القصائد تعلمنا منها اللغتنا العربية.